﻿Trapeador oyoe vaera piso, ivi jaeko, tenonde omoakiko jare oitivi pipe irü mbae mbae reta, mbae ikativa ipiseva, jare jukua jaema kurai ombojiriri jokua piso rupi, jaema oi opakaviko mbae ikiague oyoe